Amina ayong ibarasit ne bee akinee. Akinee ajokinit ayong aah ayong kiinu ayong akinee, ejoker ayong eboyer. Kotere arai ibarasit ni bee akinee, arai ibarasit niajokon. Tokona akinee, eminence akinee emenene hawi na akinee iyakar yong, elosi akinee pakaa touri ikoni akinee na aberu. Ilosit akinee aberu touri, touri touri na ikoni tokona sua, sua alokosi, ibere be akinee ejok nai eyeinawi, imuji yong baraa toyei ng’esi akimuj, iyaari yong ng’esi nachok kori kiyal naa ani kaneni. Aaah mmh ibarasit ng'oni, baraa ng’esi taany ng'inyaa. Iwaak tani ibere bee akinee, ewaak nyikoni ng'iteng luche luku. Nyikori nyikowi teni nyikoni echeng’ nyikoni akinee nyikoni ekaal. Enang’i ekaal teni wache kigum, kori teni esikiria enang’i wache kitokony. Ededeng eyakar ng’ikel, kikonyi. Teni eche saaa kirami kirami kirami kitopet, kitopet tee topil, kitopete kitarau. Kajoikinet ayong ibarasit ni erai akine kotare ikilaki iyong kira ikilak iyong tani takae kisaki alosit oche ikilak kona irari kicheki teni kekidukedu epatana enang’i iyong tani deyete akineee mmm eee akine jik esaki iyong akikokin nebunio kurum anitakae tani iwekinet ewekinet akine ewekine akine tominio ngakile ilepanio ngakile nguna ngakile inguna erai akimuj tani akine akwan irai akwan irai akiringi. Akiringi nakeng’e ngina eyakar tani ngakot ngakot nake nguna egumunio akwar nakamu imina iyong diyete mam ngikiling’a lukalak itumiari iyong nilosi iyong be teen ng’awonoi tanyara ngikung’apot bwa kingarakinae pota nege be titing’a mam erai epatana, akine epatana erai tu iyong akirumon ngesi ekidekedu nu teni ekidekedu ni iyong kedukedu kedu kedu kedukedu kedukedu kimaimau kivuma ani inirumani ikoni tani sia eger lue ekidukedunere akine kikedukedu jik paka kirum anirumuni iyong. Tolepe ilepi yong, tolepe tolepuni yong ng’akile tolepe tolep ibere bee elepit, kiwak lolepit, kiwak loteo kubukea. Ibukaar yong tolewor akimuj, lolemonite ibere bee akimiet na inyaritae akidedet. Ilemoni yong tani akidedet ng'inaa kikuring buu ebere be emur, akimuj ibere bee emur, toriem ibere bee akimiet nabo na emuji yong, imuji yong tani akimiet ng’ina emam akimuj. King’arakini yong kiboyo ngikar nabo lukalak kotere emam mam ng’idawae. Emam ng’idawae itumiritae akisub akimiet ng’ina aibarasit. Ng’esi kojokinit ayong ibere bee akinee. Akinee eeh egumenio teni anakamu akwaar na eyakare akamu. Akwaar na eyakare akamu ng’esi akwaar n eyakar akoro, akwaar na eyakare akolong, akwaar na emakar akimuj. Towor tong’om tenii ng’ikinyiem teni lu kolong etatae. Eliemuni akolong tonom ooh kitowon. Ani anibo sua elimunio sua ng’ikar ng’oloani eyakar yong akinee, akinee nakon, erumuni yong jik akinee tosubak akab, tosubak email totum potuu ng’akoot. Ani epotee ng’akoot ng'unaa kitelep, tolem yong jik kitelep kikokinae, togumukinae ng’akoot toyataa, tolachak, kimee ng’esi toloto. Nyo toni. Ng’akoot ng’una toliwor eliemuni yong ng’akoot naa emorikini yong teni ng'akoot ng’uaaa. Imorikini yong teni ng’akile ng'una kaa kaa ng'akoot toliworotor ibere ni kolong anyaritaa echarakan. Echarakan a arai ibere ni imorikinio ng'akoot kaa ng'akile amasio yong, imat yong ng’unaa tojeker yong akop kimono yong. Elosi toloto noi jik kiyook nabo ibarasit ng'oni. Atani ache pakaa, elamunio ng'akoot nakeng ng'unaa kimorii eyei ibere ni kolong anyarite sua eng’ol. Alemunio kolong eng’ol tadae tadae toleminae ibere kamaa. Kiriekinae kikok kamaa epocho eng'ol ani eng'ol eng'ol kimorikinae ka ng'akoot ng'unaa akinee. Ng'akoot na akinee ng'unaa kimoring yong kona kimoring tolokinae naakolong, kimorikin toliwor ibere nikolong anyaritaa lookot. ejok lookot ng’olo arai akimuj. Imujete ng’itung'a kimujaa. Imujete lookot ng’olo kimujaa jikii tolemunae kimujae esaa lo ageor tolosiotoo noo kiyekiyetoo eeh teni adong’etee ng'iling'a kimujaa lookot ng'olo. Ache pakaa teni, akinee toyeng’unae ibere bee eleu, eleu lonilosi yong togiela eee togiela, agielarii iriamuni yong ng'aropiyaee. Ani epote ng’aropeyae ng’unaa, ani epote ng'aropeyae ng'unaa king’arakinete yong ng’aropeyae ng'unaa igeli yong tani akimuj. Igeli akimuj naak ng’itung’a anawi. Igeli eoru tanapaa ng’itunga. Igeli yong amukaat tanapaa ng’ide kotere nyo kotere eleu aibarasit anibe akinee. Ng'esi kajiikinitor ayong akinee. Ka neni raabo, akinee nabo eyei akiring nakeng, akiring ng’iria imujenio nyechakanario. Arai akinee ataanit yong anawi, arai akimuj. Eyang’ario, agelarit yong eleu, idong’i nabo akiring. Igilari yong logilit kori teni imuji anawi, teni ikuring’o potuu ibere bee ng’amorumoru. Eeeh emin minute tu emam nyiaribun. Emam nyebose nyikote ai ekukuny kung’ina. Iwakini yong tani nakimuj, imujio tani kong'ina kotere eyei ibere bee ng’ibur. <hesitation> kajokonit ayong ibere bee ibarasil nyaa akinee. Akinee ngesi kajokinitor, ngesi aminakar ibere bee akinee. Arai akinee ibere niajokon ni eyei nawi. Ni imini yong teni jik tee nyewani teni nyikon teni ikoku, nyerami kon epatana ikilakini teni ikoku teyekaa, ikilakini ikoku elosi teni ikoku nichi totwaar tobuu, isakari yong teni torukau anamoni kirum you nawi. Maree etieng’it loche lo ikoni kama to kona ing’ok. kikony ing’ok, arai etieng’it luajokori. Ing’ok teni nyimuji yong lakinia akinee imuji yong ejok kotere arai ibarasil jikii. Teni ketona ng’asain daang teni kikokai arai akimuj anawi, ing’arakinit ng’itung’a. Ani nabo kaneni akinee, eeh etumianario sua ibere be akinee alowae alo ang’idekesinei. Itwaan teni itwaan ni eyakare erama tau, elemunio kirumanae akinee, akinee towakiree towakiree ng’esi arai alosi losobar emam ng’aropiyae ani eyakar yong akinee, ing’arakinit akinee, ing’arakinit jik itwaan, itedeki itwaan anawi, kitedek elemonio teni kidorokino ng’apoko nakeng ng'una, kimorikinae kaa ng’ikitoo luche lu, taramae taramae kona tamat itwaan. Tojeker itwaan arai edawa, tojeker itwaan arai edawa, tojeker tojeker itwaan jik aah anibo akinee ibarasit ng’esi kajokinitor ayong ibere be ibasarit. Ibasariti arai teni ibarasiti lutanare sua anakutasia. Iyakar yong ngibare ng’adi lutari yong, taany aberu. Anyany yong aberu, taany awi, iyany yong awi, ayany ng’ide, ayany yong ng’ide, iyany yong ebari enyarita sua ebari. Ng’esi kajokinitor ayong ibarasit ni arai akinee, kajokinit ayong akinee ng’ikar daang. Ayong teni tokona kainaki itwaah akinee tamaa ng'aropiyae nu kaa akinee, atamari ayong alemari akinee etaan. Ng'esi tokona kajokinit ayong ibarasit ng’ini ni arai akinee. Ng'esi kajokinit ayong ibarasit ng'ini. Ibarasil ng'oni ejok arai niteno. Ng'esi take abala alimoni takaa abala, kiinau yong ng'aropeyae kaa atieng asakia yong tani ng’ibaren kotere ibarasil arai abank napeni ng’aye tu kear akamu. Ng’aye tu kenyam akoro ama todekakin toton. Lakinia ani ayakar ayong, aah ajekinitayong. Ng’aye itwaan nabo a keng’o anawi ama tanang nakop nakosi, teni anawi anakosi kori a alokimila alokosi, itwaan ni eyakare ng’ibaren, arai itwaan ng'oni itwaan ni enakinitae arimatoi. Arai jik ekile itwaani ni eyakare teni ng’ipolon arai itwaan ni eyakare arimatoi anawiyei, arai itwaan ni ilimuni akuroit kiirasi ng’itong’a. Arai iyakar yong ibarasil, kiirarete yong ng’itung'a. Akuroit na ilimuni yong, kiirasi, ibere ni ilimuni yong kiirasi. Kerai akisub ng’italio ng’iche kama to kona asapan ang’ide kon ilemuni yong akinee ng'inaa kirumia akinee yaa tosubere ng’italio ng’ulu. Kirumia akinee tosubere etali, kirumia akinee naa teni naa ekamuran etalio kotere tani akinee ng'inaa eyaar yong toliwor tani ng’adekon alokanisa, teni akinee ngina esubakinea yong ng’akiro naa ateenok ng’esi ajekinitor ayong akinee iyakar yong. Etieng'it lo bee akinee. Akinee teni king’oliknyong idekakini ewasekiniiii. Nakii edawa irumuni yong naak edawa, teni kirem ekwae iyapiyari yong diyete kirum, tokulaa ekwae ng'olo, todot ngimoyo keng tokul ejok kulikoo, kajokinit ayong akidwang ng’itirng luche, kotere ng'iteng luche ededeng. Ing’o teni tokona kirem ekwae, ibala ilosit aiyun, ani ilosi aiyun, ebala nabo ng’esi kori irai yong emoit kitokony. Saaa kajokinit ayong ibarasit ni arai akinee. Akinee alilim, akinee eyapii alodiyete, akinee eminence teni kaa ng’ide lukon luchik tani takae imam yong anawi, akinee idong’i teni kiboyoto kaa ng’ide umh ng’esi kajokinitor ayong akinee. Arai akinee nabo arai jikii ibere nia ajokon iyani teni, itojoki teni ereet awi. Ani eyei ibarasit kona, ejok awi. Ejok, aah teni tokona akinee ng'ina ibere bee ibarasit iyakar yong jik ibarasit, awi ng'ina iyakana ng’ibaren irai yong ekile, irai yong itwaan teni ilosi tesub akiroit nache ndakaa na ilosi teni akuta tolem ikoku aitwaan kiwoput yong ng'itung'a. Inakini imuai tokona apese, ibere itiyakini ng’itai ang’itung’a kaa kui arai ibere ni ing’olikinete kamaa tokona ng’ibaren eyakar yong, isumuji yong ng’ikamurak, ibuwari yong kechi etoolo kech, eeh inakini yong kechi ibere daang ni esakete kotere itete kechi ng’ibaren. Ani eng’olikis nyeng’erete kotere akinee, eyakar yong ng’ibaren ng’ulu ng’abaren, kichamunete yong, esakete teni ekiyan kayong, kiirario ng’akiro na ilimuni yong, teni kitamaa yong akuuta, inyeuni jik kiutai. Ani nabo kaneni, kajokinit ayong akinee kotere arai akinee ng’esi itedekenere kamaa tokona anakopin anakosi itedeki tani itwaan ni eyakare ng’ajemei, enomokere, eyakar ng’akiro na akwaan amoding, edeke lo kolong anyaritaa amoding, eyakar yong teni awala na erarum, teni lokou eyakar yong, teni ng’ikerep, teni ng’ikerep ng’asain na kikoporeta, ibarasit elemunio, elemunio ibarasit abee atii kitotore, kitotore kori kitaramak kitaramak kitaramak kitotore, kitamas kitamas kaa ekitoe. Kimorikinae kaa ekitoe kitamus kitamus. Kicham yong ibarasit ng’ini, kitang’alek yong. Nyilosi yong losibitar, nyitumiari yong ng’aropiyae nakalak alosibitaria, nyidoki yong ikeny toloto be toloto ai emam. Kajokinit ayong ibere bee ibarasit. Ejok ibarasit iyakar yong. Ng’esi to kona asakia akinee, ng'esi kajokinitor ayong ibere bee akinee apii. Ejok jik isubakini yong ng’akiro. Itang’alakini yong itwaan tong’alae jik. Nyo losi losibitar. Itang’alae yong anawi. Isubakini yong ng'akiro nakon, isisomae yong teni ng’ide. Ibarasit nyakar yong’oo igelar yong taany ng’aropeyae kisisomaa ng’ide. Toloto ng’ide toliwor ng’idakitario, toluworotor ng’iderepae kotere akinee, ng'esi aminar ayong ibere bee akinee anawi nakosi jik. Iyakar yong akinee, kiinanio yong arimatoii, ejok jik noi. Ejok noi saanaa alotalio alokosi kadaang kajokinit ayong ibere bee akinee, arai ibarasit niajokon nyi apei alodeyete, nyewak <hesitation> maree tete eya ng’inyaa nikalonon. Irami yong jikii erotokini kayong jikii toloto ng’alup nakalonaaaak. Toloto kirigaa ng’inyaa. Na aramut kechi ng'inyaa kimono ibere bee akinee, emoon akinee, emoon jik. Emoon akinee emujeteng’itung’a elakarosi na ebuuni yong teni tabar nabo toureta ng’itaka ng'itak toureta tabar arai ebari, arai ebari edung’iit ibere daang. Kajokinit ayong akinee. Ikoni tona ibarasit ng'oni nitokona abala ayong akinee, ng’olikini yong teni akinee nitiedeak alowae alo edeke, arai jik yong rahisi aking’olikin atamari bee ibarasit enia edekaa. Uoni tokona ing’oliu yong ng'esi eureni, eureni imooe, ani imooe iwakinit akituk kop toyen yong atamari eeh bee edekaa boo nyee nyejok loger lopelem inyaranakinea akimuj tomotun king’olik yong tu eeh eeh iyapii teni liil labdaaa ichodoo, kori eche esaa king’olik yong’oo ng'akoot ooaa teni ami anikituk kori eremorit. Ing'olik yong ibarasit eremorit, edekaa. Eremorit jikii eremorit eremi ng’achin. Ilouni, elou bas king’olik yong teni akilo nakeng king'olik yong ketum ke ko ko ku ketiyaun akwaan esichai. Ing'olik yong kesechai kong'ina king'olik yong bas nitaan enia edekaa, edekaa ibarasit eni. Ilosit yong jik, elosi yong jik anak amaa kopaa amaa tolem kikony tolem totiyeng tosakaa eeh ekitoe, elosi tokona ekitoe kamaa lo tobakaa ekitoe tolem ng’atoromaa kichakchakak kichakchakak kichakchakae tolemunae ng’akipi tolii tosipoo anitokae kirom ibarasit ng'oni. Ilosit yong taapiyaa kirom kiwak nakituk kori kerai ng’akonyen edekasi, ing’olikini yong ng'akonyen ebirok, ing'olikini yong iyei ibere nipus, ing'olikini yong tani ng’ache epusiekaa. Ing'olik yong ninilosi, anang ibere tanang alot ng’aven tanang kibusokin toyen yong atamari ejeka. Ejekaa boo, ilosi yong jik eyaa ng’ating na ang’ikitoo ng’atur. Elemunio sua kichamakin ae, kichamak yong nakdong, nakdong nache dee. Kori tolem ng’akipi na kaamonak, tolemunae kuu kakulak ng'akipi nakamonak kona, yau ibuseak, kimadana kimadana kimadana. Anitaa arae ekwae eremit ng'esi, ilosi yong jik, ilosi yong ooh ejok ibere bee akinee kotere epatana. Ilosi yong kirum, tolem todotoo ekwae keyei ekwae baraa kitoting’akis ng’itung'a, tokuu tokuu tolemunea ekwae ng’olo. Kori kerai tokae ng’imuyo, anitakae arai ng’ikemoyo ng’esi eitakaa iteng’erito ng’esi alosit. Ilemuni yong tokul tokulaa tokulae. Ing'olik yong ibarasit elakara ing’olik yong elakaraa toyen yong jik atamaria bee ejok ibarasit eeni elakaraa, ichuro, imuji toyen atamari bee ejou boo. Ani takae jik ng’esi ebilil ilimuni yong teni kerai amuroo ebilil kori akwaar ilemuni yong toen ang’akitoo kirijak toen kona kirijak loger lopelem esibitar konaa toeen. Kimie kibokin kerai ng’irwa ng’uni, kerai ng'irwa ng’umon, kerai ng'irwa ng’ikan, ing’arakinete ng'esi. Kitowaa ng'esi jik tojeker toliwor ibarasit. Tojeker king’olik yong iboliakini. King’olik yong ichuro, king'olik yong'o tojeker. Aya kaneni nabo eche suaa ing'olikini yong teni akwaan keng tu echele echek ng’ating nakeng na akwaan epuuruunito. King’olik yong teni ng’ache echuduchudas teyeni yong atamari edekaa. Kaneni dae, eyei ekitoe lopelem elosio anamani lokosi tobokunae anamoni. Kirigae yong jik, ani iyanyuni tobokaa tobok tobok tobok. Ayaa naak yong ngesi tomat tomat kituurenik nyelot akwaar ng’ina achuk. Nyelosi nabo nacheko amaa. Tomin tu nawi neni. Tomia nawi tomin kerai nanok todek yong jik todaunos aah ng’irwa ng’ikan karei, todaunos ng'irwa ng'omon. Ng'esi nyirobene nyerubi katipei. Nyirikari ng'irwa lukalak itedeki yong ng'esi. Arai etiengit to itedeki yong kona ng'irwa ludochikchik konaa. Maree etieng’it liapolon lo irikari ng’ikaar ka ng’ikaar. Mam, arai ng’irwa ng’ikidikidio tojeker nges, tojeker jik. Mat robo kedekakin loger eeh aibore aniche daang tu tolema akuje titan nisawa. Tocham, tocham tu. Ng'ae ng’ache saa eponenete tani ng’ichan. Apot ng’ichan toloto a egelar ibarasil ng'oni, anitakae igelar yong, igelar yong toriem ng'aropeyae lakini ekisidii keng’e, jeek, kigele nabo yong king’olik kona aae king’olik niaronon. Ibere inayarit yong, nyarai ibu yong takar kilot ing’olikini yong kona tolakaros yong ng’akonyen, tojeker yong etau. Ani igelar yong’oo toroner yong, teni kimureng, ilee, teni kolong ng'esi kisipany nyong’oo tonyaunu, tonyou tamaa be ayakar ibarasil kong’aa, alosi alot a, ani lusari yong’oo tolilimer yong, toliwor yong teni nyinyeuni akirigaar, toliwor yong iboi tu, toruner yong akop, aning’olikini na aitwaan aniche, tosibu anikon kori teyei niuon dee. Ama teni keep <hesitation> ama teni eche esaa teni epae kon teni anibuni teni kiterukau yong lopasit jik kong'ina. Kwaa ejok ibere be ibarasil, ejoko kitojoki yong ejoko eyei diyete, ilakaar teni ilipunea teni ng’akipi, ilipuni teni epae kilip yong naak. Kori toloto yong kilip ng'esi kotere, kotere iyakar yong. Nikinakini esaa lo imakar yong. Kiinakin yong itwaayesaa lo iyakar yong. Ama teni kerai ekoroe loko iwosekini todwara kori todwara ng’ajul kon, ibarasit kon. Igiela yong, igiela yong alakara koni, igiela yong igiela yong ibere ni imini yong, igiela yong, igiela yong, igiela yong ibere ni kolong itete ng'itung'a. Ejok ibarasit ejok ibarasit eyei ng’ikar daang, ng’ikar ka ng'ikar. Kajokinit ayong ibarasit eyei, ng’esi kajokinit ayong esaa lo eng’olikinea tolokar ayong tojeker etau. Esaa lo edekakinor kona kiyaribun yong etau kiyalolong. Esaa lo edakar tosibu yong kori eeh tani esaa lo eyakatar ng’imor, tasibu yong kori elemario ibarasit kon, kotere imani yong isaki toyei, isaki yong toyeeii ki ki kitee alodiyete. Isaki yong tolosio teni kiratak, teni akwaar na akamu toloto tarum ne eya ng'inyaa. Esaa loakiporo kong'ina kajokinit ayong ibarasit, kajoniki ayong ibarasit nibee akinee ng'esi aminar ayong akinee. Negee, eeh nyegielari ayong naropiyae eeh ng’esi enyaritae ayong aah apalomeri. Mmmh kotere ibarasit nikang ng'esi ewang’ar ayong anajere. Ewang'ar tokona kona apalomeri aah toroketaa ng'akiro daang. Tosuros ng'itung'a tot eeh ngesi emarage aminar ayong ber.